אנה כנזן בלי כנמשי תקראיבן מאבין חמסלאף חתא סבעלאף חטווא פלאנהאר, יעני פי לאסבוע האדי כתכון בין חמס ותלתין אלף ותסע וורבעין אלף חטווא, אלמשי כיעאוני נבקא נשיט וצחִי.